आजकल बेहतर दवाइयों और उच्च चिकित्सा का कारण लोग पहली की तुलना मा ज्यादा जिंदा छनं। यू समाज पर कई तरीका सी असर डाल दु जन की जनसंख्या बढ़ी, लम्बी उमर का कारण जु है जनसंख्या बढ़ान लगीं छ, दूसरू जु छ सेवा की जरूरत बुजुर्गों के स्वास्थ्य सेवा अर देखभाल कि ज़रूरत बढ़ गई छ।